Na kú iin vuelta kandó kú queso nró kudí mini queso ta já xheva'a tá ñá ihó kono ñondó xhí tá nró chí tanró vatakeño miní yukú xhí ján tihú, koxhiva'a kudikándo ché ke necesidad, já ihó já kandó xhiko nadama já taña xhi va'a quesilla xhitú'u, kaxí xhí'i chevá'a indy nóyodo tuñaná.